<hesitation> Ny asan'ny amboadia amin'ny ekôsistema <hesitation> igny zany <hesitation> mbô tsy n- mbô tsisy ô- mbô tsisy ôlogno andeha hihaza de izy no miaro miaro ny atiala.